<noise> ído̱ rí nagájmáaꞌxop̱ꞌ ikhaa o nudáxo̱ꞌ ikhaa, o ngúwán o ndata̱ꞌa̱ na̱ꞌkha̱ iya rakháxo̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n ikhaa rúꞌkhue̱n juun nduꞌyáxop̱ꞌ iná, <noise> iná míña̱ miña̱ tsíga ga̱jma̱á ikhaa míña̱ thawuun. Ndu̱jíi inúune̱xo̱ꞌ, wámba̱ rúꞌkhue̱n nawánxo̱ꞌ ne̱, nakhuáa tháan, <hesitation> nakhuáa tháan, inúu limó rí rudu ga̱jma̱á, si no ikhaa máꞌ rí limó rí chakiin rí rudu naꞌga̱ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n nawáne̱xo̱ꞌ, nawáne̱xo̱ꞌ mbá mika, mbá mika nawáne̱xo̱ꞌ. Wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, ikhaa, <hesitation> <noise> mi̱go̱ duun rúꞌkhue̱n ikhaa limó, mi̱go̱ꞌ limó, <hesitation> ikhaa ma̱xta̱jmááxo̱ꞌ agaxo̱ꞌ, xúgíí, xúꞌkhue̱n rakháxo̱ꞌ mangaa, mbu̱ya̱xo̱ꞌ xu̱u̱ꞌ jngó ma̱goo, <noise> ma̱kátígú rí na̱ꞌkho̱, esteeꞌ na̱ꞌkha̱ iya rakháxo̱ꞌ, rúꞌkhue̱n juun, wámba̱ rúꞌkhue̱n, <noise> iná rí, iná rí sopílo̱ꞌ <noise> mangaa máꞌ májáan rúꞌkhue̱n mikaa thana rúꞌkhue̱n xí ikhaa mbáa xa̱bo̱ tsí najáñuu o géꞌdoo ngúwán nagíma̱a̱ꞌ najrámu̱u̱ꞌ naꞌkho̱ awúu̱n o. O na̱ꞌkho̱ itsu̱u̱ mu̱wee̱n ga̱jma̱á iná, iná rí sopílo̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n mi̱ga̱ ne̱, jamí ma̱ga̱a̱n tháan mangaa, kajngó ma̱ka̱tígú ikhaa rí na̱ꞌkha̱ iya rakhóo̱ jamí najrámu̱u̱ꞌ nagíma̱a̱ꞌ, rúꞌkhue̱n juun nambáyúu iná rúꞌkhue̱n. I̱mba̱ mbu̱júꞌ iná gíñá ga̱jma̱á inúu xndúdiiꞌ mi̱ga máꞌ mangaa rúꞌkhue̱n <noise> ma̱ga̱a̱n ne̱, ma̱khuáa tháan panéla̱ꞌ tsu̱du̱u̱ ne̱, o yáá mbo̱ꞌ, <noise> ñúú a̱ꞌma, ma̱jno̱ꞌ ikhaa, ikhaa awúun báso̱ iya rí ma̱ga̱a̱n, mbá mika ma̱ga̱a̱ ne̱, jngó ma̱ꞌnii̱ a̱kuii̱n. Xí na̱nguá rúꞌkhue̱n rá, xí gakhi̱i̱ guéño rúꞌkhue̱n rá, ja̱ꞌnee na̱nguá eꞌne ma̱ꞌnii̱ a̱kuii̱n rá, mi̱ꞌgijiꞌyáa̱ inuu doktor, mbayée̱ itso̱ gúxa̱, mbayée̱ itso̱ gúxa̱. <noise> a̱ꞌkhue̱n, <hesitation> aꞌkhue̱n rí maꞌthán doktór ikhaa xáne gáꞌne ma̱, <hesitation> ma̱xíkhui̱i̱ rí ikhaa, miñú, jamí ma̱xíkhui̱i̱ mangaa, ma̱xágáa̱n nimbá rí kósa̱ rí, ja̱ꞌnee rí ra̱jaꞌyoo ma̱gaan, rúꞌkhue̱n.